Oyimina ao we'a dure,a duo, warii baduo, ubɛn pereh, ao wɛ'ah han bio a vɛ nɛɛ aba nii, han yi naan, to han a dure.